Esua korme nooue ayaah ereba kẽmeadõõ i- abee isuan kurmee nua a borloo adõõ nor a su dẽẽ kumage dorna adoba nu o dap nage nee norbee loo sw noo- ue ama pya mmii naa egerna a wan dẽẽ sa doo kor sor pya kanee wakorue ne ba naa sue loo ken bega dõõ kor ba a sumi ba wakorne ba egere bẽẽ kor bae sua mi o kere kor ba sua me sor nua sira waloo eo sua kor ba naa sua nu su alo wẽẽ aakén tõ mda bea meabu bẽẽ lu tõ té bẽẽ su baa akpo áá o wẽẽ dap kaẽ biẽ biẽ alii to o wee kaẽ biẽ ne nẽẽ ããnama nẽẽ ããnama leera tam o ere asi nate leera tam oo dap kor o waasie yebenee bee torbu bor neebee kor me bor ai abira nagebii me abasor a kor <noise> uene o ere ge a su pyanwii a naa meah baaloto may be bae keye kor nooue neah doolo do alo kor o meah tõ eba o ere baalo a do ba ere ba kẽn meah dõõ i kor bu ali kãnã korme mvii nale loo zii nee o ere ge ayiike nee e doba ue ane o erege a ere pya wugo a doba ue ane loo a lu beekor basu. Sorba yiiyeene wa dum a yaah ba amue kõmẽ ba baloo lẽẽle sor mda wee ããken dõõ ama ereba kẽn nyii pya nee bẽẽ sua kõ mtõõ lẽẽle mtõõdum lẽẽle lo a borloo kõ tõõdum m sor nua a dõõ m sor mua a borloo kormaa dõõ m da nu pyagbenenee mekorne mda mna adoba pya nee ibãã ne a waadee pya wa gbenenee ba su loo terekeñ ba nor tam kereba kii tokpa baa zii nortam a dõõ kõ sor bae kii gbene tõkpa ba dap ere nu ba yeaba ne aba aba mdá kõõi ne-mm lunee ere ba sor yaah kor ue ewee korue yerenyor dõõ dõõ kor oli lu pyanee a wee dere nyienyor normaa kpa nya-woh yaa mie na kor meloo nyorue o ere yeh nor dõõ nu aa dap dõõ korme odap nezia aba ii keresor yaa yirabãã kor nu alẽẽ lua yereba ne ba-ɔɔ naawa kor o ton loo sor nolue ileama mda mkor ne pyanee kor ba a sua doba doodoo pya nwii a ããke a nya-woh mma mea mue na baanee e ba aa gbi a teera kii tokpa naa atole lee doowo ba kere-kor bee wa kooh asiã me ere sor naa-tẽẽn waloo lo ba zii dõõ nu aborloo sor ba eyii neenewa taagah hoba pee- <noise> yii lee ba aato baazua siga aba obia kii deme m gyigia buloo zii ka na kooh akii deme. Loo dorna zua a lu ale egere bẽẽ teera naa to baa zua sor ayee mma sa nyaa-woh ii sua kwerne loo keale aborloo kor i sor a doba pyanee aluka ne pyanee a nama siga sor eoodoo o dap bip nagẽ pya dorna